Sɛ bi fa w'adwuma mu ne wo ne no ɔɔka bosome akatua anaa sika ɔde bɛma wo sɛ wowie w'adwuma no a. Nea ɔdikane no ɔwɔ sɛ woma nipa no hu hia ho hia sɛ ɛwɔ <noise> sɛ ɔde saa adwuma no ma wo. Nti sɛ nipa no hu hia ho hia sɛ ɔde saa adwuma no ma wo ne ɔgya hɔ oo. Ɔnya bi foforɔ mma ne nyɛ saa adwuma na ne ɔbasaa na wo no wadi n'anim kane wɔ sikasɛm no mu. Nti woma no hu saa ade wei a afei wo ne no abɛka ne sɛ wopɛ sika sei. Ɔbɛyɛ ne ho sɛ ɔɔtwetwe ne ho. Ne wasane ama na te aseɛ bio sɛ sɛ wokɔ ɔnnya biaa ɔbɛyɛ saa adwuma no sɛneɛ nka wo wobɛyɛ no no. Sɛneɛ ɔno ɔɔhwehwɛ no no nti ɔnya hu saa wei a ne yam bɛhyehyɛ ne sɛ ɔbɛgya wo hɔ na afei akɔ akɔfa nipa foforɔ. Wone no ɔɔdi ano a mma fam bebree anaa nte sika na wɔɔgye no so bebree nyɛ saa ɔbɛhu sɛ, ade na wɔɔbɛyɛ no wonnim yɛ. Anaasɛ wonni ahotosoɔ a wode bɛyɛ saa adeɛ no. Nti ɔbasaa na ɔno nso adikane wɔ sika na moodi ano no mu.